मार्ग निर्धारन करण के लाने हामें एक माप को उपयोग कैसे करनो है उके बहुत से तरीका होत हेंगे। जिमे सबसे पहिले तो हामें यही सुनिश्चित करण होगा कि हम अपने पास उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को सही ज्ञान होवे हामें। जब कि जो डिजिटल गूगल मैप होत हेंगे उमे तो स्वचालित होत ही यो। उके बाद हामें मैप पर मार्ग को देखन के लाने अपने प्रमुख रास्ता राजमार्ग और छोटे छोटे रास्ता भी शामिल होत हेंगे। एक अच्छा मार्ग वही होत हेगो जिमे समय बचे। हम पहिले ये भी देख सकत हेंगे कि किपे ट्रैफिक ज्यादा है किपे कम है। फिर हम उई रास्ता पे जाएंगे। उके बाद हम कागज मैप को इस्तेमाल भी कर सकत हेंगे। जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हामें सड़कों के नाम पुल रेलवे स्टेशन और बहुत सारे उमे जो अन्य चिन्ह हैं उनको हामें पहचानने चाहिए।